واحد النهار الأميرة لقات واحد الخريطة كانت مخبية في واحد الصندوق لكان مدفون تحت الأرض، هاد الخريطة غامضة، و غير مفهوهة، حاولت الأميرة تفك اللغز ديالها بحدها، ولكن مقدراتش، <noise> ظطرات الأميرة تمشي عند واحد القاضي، وتطلب منو إعونها، لكن هاد القاضي كان طماع و شرير فخدا ليها الخريطة وشفرها ليها